Allora come <hesitation> io ij m' piac 'a cucinà assaje, tanto, infatti quando posso 'o sabato e 'a dummeneca m' mett là e mi alieno, nel senso che m' metto là e m' metto 'a cucinà e m' vag 'a fa 'a spesa, m' vag accattà tutte le cose che voglio fare e la ricetta m- m- me la vado a costruire io. Dal macellaio, al <hesitation> a quello che fa il pane, a quello che può essere 'o il verdumaro, tutt chell'là. M' vag accattà semp 'e prodotti chiù buon p' cercà 'e fa 'na cosa importante. <hesitation> Chiaramente è 'na cosa che veramente nun riesco proprio a cucinà, veramente che non riesco proprio a fà è 'o secondo. Nel senso che il secondo di carne, c'aggio pruvat tant 'e chelli vot, miettet là, m'aggio jut 'a accattà veramente 'e piezz 'e carne chiù important, aggio cercato e fare semp 'e sughi chiù importanti, aggio cercat 'e fa veramente tutt chell che putev fa ma nun ci riesco maje. Sapiss 'a collera cà m' piglia nel capire quanti errori faccio ogni volta, ma ij prima o poi m'aggia imparà perchè è chell cà nun riesc proprj 'a fa. O sbaglio io, o sbaglio tiemp, o sbaglio chissà che cos, ma 'na cosa che m' vuless mparà verament 'a fà e ti dico verament 'a fà è <hesitation> 'a fa un bel bel pezzo non so un bel bel secondo di carne, nu nu nu a forno, o sbagli 'a cottur, o sbaglio <hesitation> che lo salo troppo, o sbaglio chissà che cosa, nun m' riesce comm voglio ij. Quindi sinceramente è una cosa che mi piacerebbe fare assaje assaje assaje assaje <hesitation> e è 'na cosa che mi piacerebbe, un <hesitation> gli altri, ll'ate cos m- mà cavo pecchè ogni tanto cucinando m- m diceno ch' sacc fa, però chest è chell che verament nun sacc fa.